Ny ahafahansena miady aminà harcelement longany ah, <hesitation> le mpampianatra longany ah zakaigna mba sy hanavakavaky zàmadinika rehefa am-pianaragna, de akeo koa nefany misy andraikitra ansena ray aman-dreny le manadigna anle aza madinika ansena hoe ino aby raha nataony tagny am-pianarana tagny ah, karakory raha niaignany ah nandritra ny tontolo androny.